Á iliroŋ, iliroŋ ací <hesitation> ngëfasoŋ ngëtëb yoko pelar kandëmb.ţí ngëfasoŋ ngëtëb ngëmënţandana ngun yoko pelar kandëmb. Ibol kak iyunk dí icí dun ngëbol incí ifasoŋ itëb. Iliroŋ kandibali cí eliroŋ itíis cí. Indibali cíwun kaliroŋ kayeek, cíwun kaliroŋ kímeekí ayëlan kanjeej ngëkilo ngëntáaja ngëtëb, kaloŋ kanjeej ngëkilo ngëntáaja ngëwanţ waw. Iliroŋ itíis ací imënţ yun ayëlan pënjeej unkilo, kí ngëkilo ngëwáanţ, kí ngëkilo ngëbakër, kí ngëkilo untáaja, kí ngëkilo páaj, ngëkilo kañan. Ibol iyeek ací ebol itíis cí. Leegi iliroŋ iyeekun iyí ngënkilo ngëntáaja ngëtëb iyun uwala ngëntáaja ngëwanţ imënţ yun uncí mënkante kapañ bañaan, uwala mënko uleempink bañaan kowun uleemp bëliyëng uwala ţí untab penţasa, uwala unú bënim, uwala unú kapën unţand, uwala unú bampunk ţí untab, uwala ufíir ací dí untab bakáaţ ayëlan pënjeej iyël bunjúŋaran. Me ibol iyeekun bëwisëna ibol iyeekun. <hesitation> mafin pëlak ţël kankanda, kankanda kankësëki akaka bok dí ibol. Á anţíj kaliroŋ katíis, iliroŋ itíis yuŋ imënţi yun ací ţí bameeţú untab. Ayëlënan pënjúŋëna yël ţí ufúungoŋ nú untab këyíisëna ibol itíisi yuŋ ná kankanda kankanda. Surëtú kankanda kankanda mom ací kanko kímeekí anţíj kon cosan, kanko cosan ţí njá. Mëwín ţí njee inëp inkande imënjoon kacaf been bëyíisëna been kacëmp ubiyen uyët uwí kalonjonk bindee ţí ibol fúufayi uwula injílal yan. Mee nayá kaloŋ, ţí cosan nayá kacëmp kandeelan ţí kankanda kankanda, kankanda kandíis kí. Kí yá kí kacëmp uwël wí mee wun <hesitation> ankëncí kayá dí inëp wul wí wín nun ţí inëp kak. Kandee kankanda kancí koon kímeekí ací mak uwáar ţí cosan. Konko aká mak uleemp ţí cosan njá.